Karazana akanjo fantako zao: misy roby an, kazaka an, patalôgna, pant flare a, jupo, ensemble a, robe chemise, chemise a, de <hesitation> shorte.